Ngom toma tidore re, ngone na adat ge sea salai jin, taji besi, baramasueng, kololi kie, joko uku, sedaba leso bada, <noise>